إذا منجمش يفتح التليفون أول حاجه تعملها عي تشوف الكود و لا البصمه صحيحه و عاود حطهم غبالشويا لوكان ممشاش الحال جرب تعمل إعادة التشغيل للهاتف و إذا بعد إعادة التشغيل زاد مخدمش تنجم تستعمل حساب نتاعك تع غوغل و لا أيكلود، و إذا مع هذو الطرق زاد ممجاش زاد ننصحك أنو تاخذو عند مختص الهواتف.